Inga ahabweribya wukabya wukakulha wukayitha wukabya ne biyithawa binene, wukayithagha esyosente, wukayithagha aherikyesya, wukayithagha erilhangira indi wukakulhakulhana, so wukabya wukakulha haneho ebindu ebyawukayithagha iwomundu mukulhu.